<noise> jadi kitok tu kitek tu men nak masak ayam tu kitek tu aros nalak ayam nalak ayam kampong dolo, ayam kampong ayo apo ayam apo bae lah, jadi kitek tu men la dapat ayam tu, kitek tu haros mace bismillah tros aros arah kiblat tros disembeleh lah ayam tu, dem disembeleh tu angat lah ayo nye dolo, men la angat men ayo la angat tu kan agek men ayam la dem disembeleh tu kan la la mati nian ayam tu, baru kitek masok ke ayo angat tu, kitek cabot bolonye, dah tu kitek tetak- tetak ayam tu, dem di tetak- tetak tu kitek nyapak mate isi dalam e cak osos tu di digunteng, dah tu nyapak empelonye, dah tu nyapak mate isi dalam perotnye mate taiknye, dah tu dipotong- potong lagi dah tu, nah men la dipotong- potong tu dicuci, ha dicuci tu mak angatke minyak sayor, nah men dah di angat minyak sayor tu masok ke ayam tu masok ke ke ladaku dulu, dem ladaku tu, dioles- oles pek garam pek apo bae pek apo cak kecap mak itu, pewarno e tu ye tu goreng, <noise> dem tu dem, masokke ayam tu di digoreng, nunggu ayam tu masak dem tu dem, masak nasi ambek pereng makan.